والله إني عندي حقبات زمنية واايد كثير أبي أزورها، لكن أكثر حقبة زمنية أبي ارجع لها هذي <hesitation> ال-اللي يحكونها ال-ال Victorian ERA هذي ال-الحقبة <hesitation> وايد أحبها وايد تلهمني وايد جميلة ما-ما أعتقد أنه أحد يمل منها.